सही बहुत साम्बल हरतू क्योंकि इन समय में मेहनत करना तो। बहुत ज़रूर ही गया कर जे ती आपनो काजे फ़लो मिल छे फ़लो। मिले ती इजज़द भी मिल छे सब मिल से बिद्दे लोग ने। <hesitation> कदी मेहनत नहीं करें असाद <hesitation> जोड़ जाये में से। काजे कहते जी तो किस मेंतन भुरसन काम है ती किस मेंतन भरूसन। नहीं करना मेहनत करना ती मेहनत लगातार कर रहें बार काई। न <hesitation> काई अच्छो करनो करनो ते कर्णो मिलछे। नहीं <hesitation> तो नहीं मिलचहे तो करना पड़से लगातार। मेहनत करछे दिन रात मेहनत कर रहें काम छे टार्गेट पूरो करनो। छे ते जो काम पूरो करना है तो करनो छे।